هتلر فبيكون هتلر يعني هاي الشخصية الي انا معجبة فيها هاي كان ضد اليهود وحرقهم وهاي افضل شي سواه في التاريخ وكان عنده جيش قوي كان بيسيطر على العالم حزتها وجمع الجيوش وعنده علماء جذي بس للأسف يعني ان مو موجود الحين